بالنسبة ليا أنا عموما نشرب ثنين ليتر من الما يوميا يعني تقريبا ثمنيا كيسان، أسبوعيا هذي تعني تقريبا ببعتاش ليترا، بالطبيعه هذي الكميه تتبدل حسب النشاط البدني مثلا إذا ندير الرياضه و لا لاء، و لا الحال مثلا إذا سخون و لا بارد، لكن عموما هذي هيا الكميه لنشربها في نهاري و في السمانه.